E parasolo parasolo avakoa zany da misy karazany misy e lava taho misy gne botribotry avao gne tahony fa izay <hesitation> e misy amin'azy zany e tahogny igny da e raiky mivelatry igny ah fa misy e karazane parasolo ino moa a parapluie de tête io moa e fizakagny an'azy sa ino moa izy igny izy tsy mila tahony zany igny fa tonda mipetraky eo avao izy da izay indesanao an'azy ame gn'andro mafana igny e tena ilaigny.